Peshqit komunikojnë me njëri-tjetrin kryesisht me sinjaleve kimike, të njohura si feromonë, dhe me vibracioneve në ujë që mund të ndihen